Eh ni kei wia desai tetap musti wewean kekanen kepaari ni kei wia nyi isaki mesta nei kene ketu kekanen neie kei simu sumuwi opo sana kei sumiwo tinoransak kei sumiwo kotei kusus kei sumiwo pangi karna nitu favorit mei kasa kepaari meman nitue taan saka sumiwoni itu memang rean te tou weane koki kusus mesesiwo karna sapa karna nitu kasa kepaar itu cek ce asal asal masiwo mi kano ko sumiwo <hesitation> posana kapa siwo posana memeng baya rampa rampa bitu me waya taan musti rinteken musti karut wem burasna musti musti keseimbang kosumero lulut kong musti sumiwo esumedo lungu ko nya lulut ton rea wea tu napi jadi mbaya nitu karna ni kita sandiri ta sumiwo jadi musti seda- sedap pela rioren tikota keng ki musti sedap tamba wesu wesu la kuman ya tanun niki taken kei wea nyi Nye eng favorit tu kasa rw ti eh peilaan rw tii sama sesiwo rw h <hesitation> dei kete dei te sembarang karna sapa sana asal te siwon itea kelalaker karna na kuah dei ma pisu pisu li witu eduina ya kumura wea tea tela reen elaker jadi rior kita wesu rior kita sedap <hesitation> enke kanen ta ngfavorit ta ya tanula misalnya tasu muola kang kei ya nanu esera e sera leur serla sera leur tunu telak ngegis se sedap taan kwa memang paling jago sea katola se katola se sapa itu se goropa ouh se goropa ti sa sea tunu lae wea ntela marisa wean tela marisa sea siasen we maantu pirala maasea sela karna se goropa eh ko kuman mateu teu la karna ye entawa neama sea sera leur heh entawa neam me tumabal kayaet gokuman itu emepeda manu me laeng karna sapa <laughs> Entawa na endaging na eh kopa logoan sela mokan kuma luar logo karna sapa engkasa kepaarmu kwa te taan nitu mo me anteyana sera leur kayo kumura taan mantuk ka sedap poeka kumbura yam penting tea telaker maan na favorit kasa kepaar ku teen tea mo telaker ka kita tu ambou tuane ite